Gn'amindreo any izany lafa fahavaratsy da magnora. <noise> Magnora be gn'andro fa lafa afaky gny fahavaratsy <noise> miditsy am lohatao; da mafana soa. Afaky iaina. <noise>